لعبتي المفضلة هو كرة القدم، كرة القدم نحبها لخاطر فيها تحدي و حركه و نركضو و تنجم تكون فرصه باش تتعاون مع الفريق و تحقو أهداف ، تحس بالإثارا فيها وقت تكون في الستاد و تحاول تهز البالون للشبكه و كل هدف تحقو يعطيك حافز أكثر <hesitation> زادا الرياضه هاذي تعطيك فرصه باش تحسن لياقتك البدنيه و تتنفس شويا من الصغوطات اليوميه و تخرج منهم.